oyiro oma dɛmu <hesitation> han vɛwa curulu mibin mami vanle han legimu-na han mami vanle sunupɛ mami pinpiyan han twa mibin a pinpiyan sin matete twa mibin a pinpiyan ɓɛse oyiro oma dɛmu han tuwa ɓa ciya mamu aba uwa wayiro ha ma wa'a ɓa asa-zo doso mi ɓa ɓa sunu-na a bɛsin sucozo mu'in um pinpiyan doso mi han tuwa na ma han ma ɓa uwa na ma ɓa ciza na donk to han vɛha vanle nɛ wa wee o bin a bun we nɛ a ho a ho pinpiyan so fɛn to han tuwa so cɛnu wesin mɛco seleri mi bun pobari mamu berara mu wiɲan mi mu besosi donk tomu a mube a benɛ mu cunu mi